Vigei vosa ti tapi ruipa vio vere vokepa. Ra oararupa ruipapa uvere vova sitoa oisio osa ave. Kopi vopeva ora kataia milo vairo, vara ourivere, ora ave suka iora ketoro oagoa rapie rivere. Vo eto kasi vore osa goagoarape re ra oira verarivere. Suka tovotovo rivere kapuara ia avetapo vope va ora katai. Ora vaero, evo kaerirovu ia va tovorivere vo kapuarasoparo, kasirao pa rovu ourive re va kokosa vo kapuaraia, ra va kokosa vo kapuaraia, ra agasipere ra sipuru ourovoi vara poreporesa vore uva vara sovorivere vosa usiopape, ra ukaio uvere. O vosa viapau kopi ra vuri guruva ouri ra vara poreri, ra vara togoviri ra vara tapiri, eisi toupaiveira.